No ku sa väega häste süvväq mõistat tetäq, sis sa mõistat ka sama hääd süüki tetäq nigu restoraanih. Ma tiiä paari säänest inemist, kiä mõistvaq väega hääd süüki ka tetäq, aga ma esiq kah'os ei olõq üts naidõst.